M'aborcfo dzin a m'awofo dze maa me no dze, cyj me djw yie osiandj dzin a n'asekyerj nye enyimnyam dze munnhu siantsir biara a otwar dj mesesa no, na morohwj kwan dj daa na daa no enyimnyam no a wcdze ma me no, cbjda edzi wc m'abrabc mu ntsi nnyj adze a da bi mebjsesa me dzin anaa modwen ho da mpo dj mebjsesa m'aborcfo dzin.